Ma ei tiiäq, kas eläjil ommaq sääntseq emotsiooniq ja tundõq, nigu inemiisil. Ma usu, et näil nii tugõvq tundõq ei olõq, a midägi nä kimmähe tundvaq.